<hesitation> Toɓe ɗon dilla ɓe ɗon chanje haa babal joonde wodi no ɓe woldata hakunde maɓɓe je ɓi aadamajo an da nden toɓe ɗon dilla ɓe lari babal je handi ɓe jippa ha tonton wodi mauɗo ha nderi mabbe kan ko wiyeta min jippa haɗo kan jum won saare amin kyesum haɗo handi min joɗo.